Ainemi chinonopo maisha achichi chakwe landu vibaya maana ngiwalate tende mtu kidogo tu umapiti sifa mbaya, kwamba fulani ali moja mbili tatu tayari jamee nami zunguruka engekukulonga ngati ah, yani ngati si umuimu wose kulingana na matendo kupeluku ya umi, kwene muchintu katika maisha anenopa bora ende kujisogeza nikajitahidi nenge kujisogeza labda nalisawa binadamu asha kwe samaki ngufu lazima kumwona makwe kosea lakini mti! namelenga nyeti mpakakule naomba chani nama kajisogeze bwana kule nsamengi nakupaza paka kulelangati nimtiko sia mana mwenzo wani basi tume lewana ichasila kwahiyo yani katika maisha chitu chinonopa <noise> ivikwazi vikwaza nan bina damu mwezo yani navyopa sana. Nshalunda kwanza yani natilabi mti kwazumundu na maombi taratibu nyonsiyoii tupatane maana mpiji sifaakwamba we nafulani mkulola vipi ali moja mbili tatu ngile wala nene mtu wenga nawe masenda na wenene mninga nawia naweke nene mnina, nawia naweke nene mninga tayari isifia pitimbaya. <noise>